Fomba <shushes> hitiliñany ñy rapolany, ñy fisiany ñy tsioky ñy raha bevata mare ;manahaky anizay ñy helany noho ñy herilift ;manahaky anizay koa ñy fisiany ñy môtera noho ñy trust manosiky azy ;manahaky anizay koa ñy fifehezany ñ'olo manday rapolany iñy.